Ikalamu, ijo ndie ndikula wundumile ukusyule, lingaume kusyule, ndiwona kalamu jangu jisilile ndyandike mwidaftari isilile, iibidi ndibenda hakule ijingi ndilonde <noise> ndikule. <noise> Jilinumfuto, upundikosie pala tifuta, upundikosie pala ndifuta umfuto kwakunsana kulya. Umfuto gwakunsana, ndifuta, ndipea ndifutile, basi pondikwendelela nukwandika ukundi dedekusova wunonu. Ndikwandika ndikwandika ndikwandikaa! ndipya ndyandike ndilola akuta ndikosie ndapi, upundikosie luja ndifuta kangi numfuto, <noise> ndikwendelea kangi ukwandika, ndikukamanda ukavona june amakosa kangi ukuti apa ndinangile apa, apa ndinangire. Upundinangire ndifuta, upu ndisawa ulweri ndi <hesitation> nditave itulutake vulevule. <noise>